Lo sor ama yr kɔ mu a kù lo asam kpa ma ken tɔ̄ ieɛrɛ inu a lu asan kpama ke'n nee abee doo ẽlu san a kii wii e ke'n te'h zoo le e a ina lo ken a muɛ lo te'h zoo ee elera lu su daa asan e agaahu leele a fii a den lo te'h zoo sa fii a ina bee a zii sɛɛ'a naghe a ina tɔ̄ abueten lɛh eapanyan e a le baa bana loo a huefen lee loo sor ileera loo a buefen sere bu zu'ɛh kɔ a kaga sa ɛrɛ eloo mɛɛ ei wɛa sor kpama ken tɔ̄ a agaloo sa kaga leele sor ẽ meah doo wo sen a lab zii zii akpo zii zii akpo because zii ka nee da kpa ken tɔ̄ alab yebe ɛɛ bogɛnɛ alɛh bee si lo tam ama nee pee bu sor ẽ bogɛnɛ kpa loo é sua kɔ ada si kpaa a kpugi e ɛɛ lɛ zii bɛre naira a bogɛnɛ sor a bogɛnɛ sa a su kuma ken du see'a o'o ɔɔ lo a ɛrɛ e nu tɔ̄ e ken sere é bu ye bubee a sere lo ken lɛɛ a buɛfe o'o pya nee yaa pya nee ba te e a waa nia kɔ bie aa le ken ba tɔn ba buetem yaa bee yaa ba su kuma wa tɔ̄. Ba buefe lɛɛ ba su kpama keh o wẹe̱ fii eye saba saba nu abee nua yoyo’a o wɛɛ fii lɛẹ loo terɛ ken so sor waa ikpa ma keh a aga loo sor o su daa sor o su kpa ma ken tɔ yebe ɛɛ aga sa alɛɛ bue ken sor waa dora doo wo sa waa lera pya lo nu bee o buefen a su kpa ma kentɔ o uu loo ken o uu loo ken sor waa kpa lu kɔ bue naa bua aga ken o maa be ken o bueteh su kpa ma kpa ma e kentɔ then loo kpa ma ken ee e ahi bu bee ken teh aa kara lo ka ama o su ye bee sa buefen su kpama pia lo apan yan su lɛɛ ken loo su baraloo apan ran naa aaken And lo o kpaa lo sor naa san so too asan aya osu ye bee wɛɛ su nama pya loo a panyan lɛẹ ken a doo kɔ yebe lo ken yebe ken e’a ɛɛ and aborloo kɔ u ɛrɛ esan zii zii itɔ loo sor i kpaa ken alu bu bee o do kpaa lɛɛlew lo nu yaa su kpa ma ken alo sor ama nee da kpa ee sa doo kɔ a kpe dee lɛɛɛ esan borloo kɔ ale zii zii ɔtɔ lo kɔ sor ikpa ken teh akara lo ken ɛɛ sa kpee dee and as bornaa ghe loo because Borloo nyo nee bee kɔ pya i nee iwaa loo ba da o bara kɔ o naa dor esan kpoma ken wa nee o dor naghɛ wa nee lo ba su naghɛ ba su because ɛrɛ lo nee a su nu sa naa o bara so sa su mia lo nee é sua lo nuu ehia a lɛh alo aya o sua ken o bee yaa aa oo bie so kii ba lo nee ken o bee yaa aa ale du ale tɔ e lo nee le ale nu loo ẽ ken sa aa o’o o bua so pii lo nee lo nee o’ore a oyaa ye aaba ɛrɛ nee awɛɛ bara naghe a san nee naghe o dor naghe wa nee oda lo sor o da yaa nɔa maa ɛɛ nyo bee kɔ pya owuga pya nee aa wa loo ba e bara a odor naghe wa nee and ale kɔ zii zii tɔ i ɛrɛ nu alua san kpa ma ken ee le kentɔ lo kɔ tɔ o le akpe dee obee su naghe su lɛ ma tɔ laa e ale tɔ u lɛ ma tɔ laa yebe ken doo kɔ yebe ken a ɛɛ kpe dee aba sor asan yɔɔn lolo yira ya sa su suapya nu alu tɔ laa ale lo nu e nwana ba aa e bu mɛm-mẹm alɛ lo e ɛrɛ asan u tɔ nyo bee kɔ a doo kɔ ken a ɛɛ sa kpe dee doo kɔ ken alɛ sa ẹɛ ɔgua